Toh cee beeri day, ir wo deene izo din kaŋ ir ga di go a se, ir wo deene ize no ir ga ne amma ir si bay haŋkaŋ, hala deene ize no wala haŋkaŋ no. Kuma ɲga day no ir ga di, hay da a du boro nda, ɲga no a ga boro gaayi nda, ɲga no a ga subu ɲwa da, ɲga no a ga ɲga gway kulu kaŋ a ga te da kay ba a ga bor kar no, ɲga no a ga daŋ ka bor sote nda, a go day a se a si a ye, kuma yaadin no a go a se ka dira kuma naŋgu kulu kaŋ a ba, a ga wundi nda ɲga ga, a go a ga kuma a si ganji haikulu. Deene izo din day, sanda day danji no a go da haikulu kaŋ a di ka gaayi nda, a ga pati a sinda a se manci kala da na ɲga ce wala ɲga boŋ wala ɲga hay'fo daŋ deene izo din day no a ga haikulu te da kaŋ a ga te da. Da a na bor yaaru nda no ɲga no a ga bor haikulu nda kuma a ga bora dumbu nda, a ga bora dumbu nda. A ga bora dumbu nda, ɲga no a go da a se haikulu kaŋ a ga te ɲga no a ga te da. A ga za beene a man yee ganda, ɲga no bor ga di a ga subu hayo da, ka subu ɲwa da, ɲga no a ga ɲwa da ɲga no a ga haikulu kaŋ a ga te ɲga no a ga tey da. Ba bor diya no a go kay kuma ɲga no a ga hangisinay labu nda haikulu kaŋ a di daama ɲga no yaadin no a ga te da. Ɲga no a se to ir wo day gwayo kaŋ ay di a ga te da day nooya, haikulu ay wo day ɲga no day no a ga te da. Ay si bay kwaine hala goy fo goono, baayaŋ ɲgay haikulu kaŋ a ga te day ɲgay no a ga te da.